Është e rëndësishme me priorizue aktivitetet edhe me kushtue kohë të veçantë për relaksim edhe hobi. Bashkëpunimi me punëdhënësin për një orar fleksibël o për punë nga distanca mund të ndihmojë edhé në menaxhimin më të mirë të kohës edhe në rritjen e kënaçësisë personale.